हम न ढिलो आ चाड़ो मे चाड़ो उठे के खोजईसी कहेसे जल्दी सीना उथला से आदमी के देह निमन से काम करैया । ढिलो उथला से लोथर लाख दिन भर आईसंके ननीमान लगाइट रहैया काम करे के वी मन न लागैया । जल्दी उथला से पहिला एक्सर्साइज़ करा मतलब योग ओग करा तनक योग ओग कर ठंडा पनि पिया । पीके तनक देह के आराम दा तनका घाम मे बैठा घाम मे बैठाला से मतलब भीतमीन दी तनका हासिल होइया । उहएलागि घाम मे बैठे के चाही आदमी सब के सबेरे सबेरे एक्सर्साइज़ करे के चाही उके बाद सबेरे ब्रेक्फस्ट ला । ब्रेआकफस्ट ले के मज़ा से तनका मतलब परिवार संगे बैठ के तनका बात चीट कर अपन कथी कथी करे के बा मज़ा से । सबेरे उथला से सब काम सब <hesitation> निमन टाइम मे होजाइया मगर ढीला उठालसे सब काम गरबरजाइया । कामे न होइया सब सुतल राहब खाली उठब खयाब चल जयबा आउसनक ननिमन होइया उहएलागि सबेरे आदमी सब के उठे के चाही ।